O vintiçinque d'arvî do milleneuveçentoquaranteçinque, scortæ da-i partigen, o generale Meinhold e i seu collaboratoî vëgnan portæ da Savignon à Zena e firman a reisa.